Ёд дорӣ, вақте ки ба ман дар бораи истироҳати орзуҳоят нақл карда будӣ? Гуфтӣ, ки мехоҳӣ якчанд ҳафта дар ҷое ором, дар назди уқёнус гузаронӣ. Бе телефон, бе кори зиёд, танҳо ту, як китоб ва садои уқенус. Ман ахиран як ҷойеро дидам, ки айнан ба он орзуи ту монанд буд. Як хоначаи хурдакак дар соҳил, атрофаш оромӣ.